المهارة اللي أتمنى تكون عندي، أعتقد إنها مهارة تعلم اللغات أو استيعاب اللغات في وجت جصير، لأنه حاليا احتاج اللغة الإنجليزية واليابانية في دراستي، فالجمع بينهم صعب وصراحة، هم الإثنين صعبين بالنسبة لي، و فلو كانت عندي هذه المهارة أحس تساعدني في وظيفتي وتساعدني في دراستي، وأجدر أستفيد منهم مرة، فأعتقد هذه المهارة جدا مناسبة يعني.